Hasing panthor ni malmatarok belai kheno wngwi tongmani tei twi kwrwi wngwi tongna bagwi aswk khe wansukthang swnamkha. Kwbangma nocturnal wngwi tongnai salni wngwi tongnai ut hai malmatarok bohrokni humpo rangchakno swngwi tongo abo twi tei phan wngwi mano. Kwbangma rejak jephru kangaroo sinjo bohrokni chamungni twi manwi kwbangma rangchak tubuo twino mwthangna bagwi. Malnai rok sakni bwsakni rangchakno salni bisingo duglam eba basking khlaiwi regulate khlaio. Kwbangma hasing pantbokorongi malmatarokni salni pobokorongo phunukna bagwi rangchakrangni bwkarang eba scales tongo. O swlaimungrok bai khe hasing panthor ni malmatarok swngcharni belai kheno hamya jagao tongwi mano.